ترى أشوف إنه الاختيار جداً صعب، يعني إذا أنا بعرف أحكي مع جميع الحيوانات، كأنه كده ملكت العالم أجول له سوي كذا، وش تسوي؟ وساعدني في مدري إيش، واو، يعني جداً حماسي، بس إذا عندي لغات أجنبية، بيفيدني أكثر، ما أدري، خلاص بختار بختار إنه يعني خلاص أحكي مع الحيوانات لأن أحس إن هي قدرة خارقة، وإذا أبغى أروح لبلد معين خلاص أتعلم اللغة حجه، مو لازم كل اللغات يعني.